<hesitation> B'el kika'aj ti p'o' ti- ti kipilaj y ka'aj kib'el ki sutzte' a jabón, ti ja' ti y b'el ki- ki tulakal kimil b'el tulakal kib'el ki a' ti kimentej ti yutzil ti kinok' ti tulakal ti kipaal ti ki ti ki noolaj, ti kitat y tulakal kimenb'el ti kip'o' a' nok'.